Eritsereto hoe nikomandy lasopy leguma iha tagnaty tragno <noise> fihinana raiky, <noise> kanefa lasopy fia <noise> no nomeny anao. Ino gny hovolagninao amy gny mpagnome hany?